Saabu luy njëriñam mun na fóot, mun na raxas, mun na sangu, mun na <hesitation> sooy sooy sooy sooy mun nga raxas ba dajale bool yu bari nga raxas koog saabu, dajale fóot bu bari nga nga fóot. Saabu dañ koy defaree <hesitation> sungufi sungufi xànk yi mun nañ koo jël ñu togg ko defaree ko sànk defaree ko saabu. Walla am na garab bu nekka si àll bi de dañ ko dee mun a dañ ko dee <hesitation> dañ ko dee jël ñu ñu use tamit ko ñu defaree ko saabu, walla walla xeme tam dañ koy use ñu defaree ko saabu soo ko jaxasee waaw yow mun nga di diwlin ak ndox, xeme diwlin ak ndox.